एबे इअ जुन नाचेके हसे गीत गओके मेहेसे कुन्हु मोरके एबे छोनोबो करतै जौं मुइ मने एबे गीते गाओके मने छानबसु कतौकी एबे छोटहिसे मुइ एबे इअ जुन गीत बडै एकर केरे इचिका कहदेउन मोर बढिए झुकाब लगलही । एबे छोटेमा फेरी दौआ हुन्कर सङे एते ओते फिलिम हेरे जाइ माहा एबे जुन फिलिमवामा गीत सभ एओई, उ सुन्ते मुइ फट दंहिया टिपई अ उहो गओई फेरी मुइ सुन्ते । एबे पुरै एकदमै डौलेसे एबे गाओत हैने जन्ले बडसु मने रसे रसे त सिखते बडहि, एबे एखने फेरी एबे जुन ओथिया फुर्सदक जुनवामा हसौ तखना फेरी एबे लटरे पटरे गीत गौसही । एबे इ जुन नाचेक कहसई एबे नाचेके लागी मने मोर कहदेउन ज्युवा हैने बनल नहिया लगलही । एबे मोर डणरिया त एबे इचिको लचकलही फेरी हैने, एबे एतेक जाना क यागा फेरी कुन्हु कहसई अरे नाँच कहके एबे इचिहिच लाज फेरी लगसौ । उसे से कहके एबे जुन इअ दुगो चिजवामा छनोबे करतई जौं मुइ मने एबे अ इहे गीते गाओके मने छनबसु ।